Dòppo o cròllo econòmico da primma guæra gh'é stæto da gran famme e do malcontento e alantô into milleneuveçentodïsette l'é scceuppâ a rivoluçion ruscia.